Fito ny namana akaiky ananako <hesitation> miovaova ny taonan'izy ireo ah fa eo eo amin'ny dimy ambin'ny folo ka hatramin'ny dimy amby roapolo taona eo ah ny salan'isa taonanay anaky fito, izany hoe tsy manana namana olona efa lehibe ah nefa tsy manana namana zazakely ihany koa.